Dipende da l'etæ; scinché son stæto zoeno ò preferio vive in çittæ, anche se int'un scito piccin, oua che son ciù vegio me saiva ciù cao unna grande casa in campagna; o megio o l'é comonque sempre un attico in sciô mâ.